Rɨkɨsa nah tɛŋ wɨ mɨ kɨkpǝǝkee. <noise> Eɛ nuya, <noise> ɛɛ hoo, kɛɛsɨsǝŋ, kɛɛyitǝǝ. kɛɛtatǝǝ, kɛɛniǝtǝǝ. kɛɛtʊʊtǝǝ, kɛɛkʊraŋtǝǝ. kɛɛpɩrɩmatatǝǝ, kɛɛnɛŋtǝǝ, kɛɛfaŋceŋceŋtǝǝ. kɛɛtɛtɛɛ, tɛ mɨ ceŋceŋ, tǝ mɨ yi. tiawɛ. Kɛɛsɨsǝŋyǝ wɔɔ, vǝ́nɨ yée ri buinyaa ya lɛ, kɛɛsɨsǝŋ turu le tini Le ŋ tii mɨ kǝ́ cɔkɔŋɛŋ ŋ kpii wǝ kɛɛyitǝ yoo oturu wǝ e lée yee oturu ekpii e lée yee kɛɛtatǝyǝ oturu yeh tie owokǝ rɨ wooɖǝ, ǝpɨrɨŋpǝ oturu pɨ ya pɨ lée ce okoŋyǝ. Vǝ́nɨ wɨ lo ruu wɨ lo ko oturu pɨ lo tu ko oturu nyǝ fɨ tukpǝ a nyée sie Nɨ ŋ sie nɨ asiɛrɩtui sa nɨ ŋ mɨ rʊɩ mɨŋ na maŋtɩtu ǝ nɨŋ mɨ sie ne ekperiyǝ mɨ akɩtɩwaatuyǝ sa rɨ kɛɛtatǝǝ Kɛɛniǝtǝ yoo oturu nyée sie oo nɨ sie nyóo ko rɨrɨǝpɨrǝŋpǝ ŋpee pɨ ya pɨ láa kpɛŋ osui nee nya nyée sie rɨ no otui, na akɩtɩwa Elée sie esi oo, e lée sie gbaayaarɨ sa, rǝ kɛɛniǝtǝǝ la nɛŋ wǝǝ. Kɛɛ tʊʊtǝyǝ wɔɔ yáa rʊ esi tui sa ɛɛ, <noise> gbaayaarǝ, yáa rʊ gbaayaarǝ, yǝe e nɨ ŋ mɨ sie otui sa nɨ mɨ ko rɨ ko rɨ kɛɛtʊʊtǝǝ. Kɛɛkʊraŋtǝǝ ke oturu nyǝ fɨ owokǝ nya nyóo wo tukpǝ we nɨ ŋ pɔrʊ Nɨ mɨ yee nɨ mɨ toolu no otuyǝ, kɛɛpɨrɩmatatǝyǝ we wɔɔ turu nyǝ fɨ, tukpǝ we nya fa, nya fa nya lɛɛ wɔɔ turu nyǝ fɨ pɨ lah tɛɛ, vǝ́ pɨ la tɛɛ pɨ la lɛ oturu nyɨ nyǝ tɨ nye tie kɛɛnɛŋtǝǝ wɔɔ oturu pɨ lah pɨ la pɨ lah fɔ sui vǝ́ pɨ la fɔ pɨ la lɛ wɔɔ kɛɛfaŋceŋceŋtǝǝ wɔɔ oturu nɨ kpii rɨ otui acʊma nyóo ko rɨ ko Fɨ ka kpaa rɨ tǝtǝyǝ wɔɔ acʊmaye ko le re yóo ko.